To ko waina sim sɨmmeki ɨna hamba dɨ kiyau arayiwasɨ du yadda e efiye nayau hamba fada bɨ, kuyau ko kuma hamba fa dabi ɗɨmau tlɨnji mafita a dukunafu dɨma tare ɨna fa matsima ghamahu ko kuma wiyu ko tangan yikwai ki ko tanga tsakɨn ko tanga vuwagwahɨ fatan su ndalu facimma rayuwa nafu kani ji fa dona makyaki lapiya ha dona hamba ghamafu saboda haka ti ɗan adama dama daga ɗɨmusa ghɨnsɨ aɗɨnya ta batangan ko yikweki dɨma ɨna sakamakowa atɨkɨn kutɨ niwi ko kuma a ɗɨn wiham sɨba dabi naya lyapuwasu ta tsɨgusɨ ko yikweki dama ti ghɨnsɨ a ɓalama duniya kɨn wankani saboda haka fiya tivau fa tleɗau fa ɗima duk hamba fa ɗimau har fa gharahu fama kuretlau fatansu ndalu makɨ lpiyaka fatan malu makyaki lafiyau ka shikenan fa dɨ tɨlahu do makyaki lafiya ka akamata ha tsiguhu ina ko waiyeki fa sɨna mutunci fa sɨna mutunci gyama tsigɨtahu.